Zaho ato misy, misy kiraro fito, fito gn'azoko izakana anazy aloha zany. Gn'efatsy aminazy, ah tennis, gny raiky mocassin, gny raiky kitô, da gny raiky kapiaky.